Jirafa reta oajaeteye iyayu puku, kua retako jae ñana iu reta, kua reta oyevika iyeipe kaarupi ivira pukuva ipoti jague jokua jo ñana joko oeki reta jou jaema tätako iyayu pukuva rupiko täta jae reta jejeko opaete mbae omii ipuere vaera oeki jembiura, oiu pipe reta